<noise> nalo moderareai taka kai lauma uwaka kai mamata nalo io mimi tatai pe utu utuiau ela ia patalo en taka lo alobokodia nalo pea, mimi, mimi asoma paparataim dopalama kikiu. Kikiu asoma ela ma, papara uwaka dapa alo uwaka kiki naming sosopene pa sasau peleta dapa sasau lago ma uwaka dapa lauma so ela uwaka tadapa lauma ela basi daba kaisi nalo aiba. Elana boko mane aiba, are tagu lalausagu uwaka town counsel ai, kalama uwaka seven to five nalo half pass five taka lo asoma. Taka agatu asoma paparataim moi kalo papasi ah peleuta dapa sasau ah bakete dapa usuru papara kain uwaka, kiki nalo dapa alo amatai. Lago ela boninoi dapa lo mausu aiba. Are boninai nalo dapa mimi daba ogeai lago daba lo mausu. So, basi nalo four kina lao four kina banima ena kara kaisina, so aga raia tadapa banima, nalo dopalo manabu, paparataim tv buaia ena otai daba lo koa, paparataim paparakain, anua tadapa dakidia ma sposer dipa tereda, dapu kou. Kou asoma ela dabalo mausu nalo, lago ma mosimosi taulo daba lauma uwaka ena week sodinai. Are weekend ai paparataim ela nalo paparataim ela anua daba tataudia koa, gore bara na dipa gore, daba lo aritotoru, market kiki daba alo nalo lago dabulama tanu, dabalama tanu karai. So ela nalo moderareui, raremasodina ma oi uwaka kiki daba alo, ah peleuta sasau polo alo ela ma daba lauma lago daba ogatama ogata asoma lago dapalo perea. Perea kiki ela lago dapa mausman nalo laa pe protect timuo.